Eisi atoia vosa, vosa ave reoreo ruiparave-re oaravivuavuvai-ia reosaita oiso, apeisivai uvuipai ra vao para, o purape, arivo ragaia vosa oavuavuvaia avesa averave ra ragai poromanto vate toaro. Tapo touparora ra verava ora reoparaera oiso,"apeisi vao purapave" o ragai poroman vate riakoara ragai pereri vate riakoaro, vairova ora reoparave reita osioita ora agesipiepaoro vavi voea, o rorupaiovere oiso osia pani agesipie purapavioveiraita o. otaevurovu ovutarovu, uva osiore aueparavere ra ragai vatuarotapo ora reoparaera varava oa puraverere vokipavira. Oisi ora discuspavereve reoreopavareve, oiso eisiovao purapave vokipavira o vo avapave vokipavira vao purasa. Ari otaevurovu ovutarovu uva ragai, ragai atearovaio. akoarovaio tapo ora reoparaera oiso vao purapaivoi vao purapai vigei rutu ra vaa opesipiepe, vosa kovoavai purasa aveiovere ra ravia ora reopaiovereta oiso ra purapere oiso ra osioragarira osio ragavira ra oiso ra opeipiepere. Eisi vosia oavu kovoa purasa avea vere eisi tapo ave atoiavoita avevoita kepara, vosa kovoavi purasa aveavere ra igei rutu ora goruiovere-uruia vaia ora reosa oisoita "oiso ragavira vao purapere, ra oiso opesipere." Eisita vosia osiare uvuipau viraga oavuavu purari ari oevivuita vii tauvapiepaivoraita ra va purata-vereita visi rutu. Oiso vo uruiara soparo ra ora reo tavere oisovao purapere. Eisi toupaiveiraita vosia oavivu purasa aveuvere.